Ja janna nta'a ku ntee nta'a taka teé ka kasiki ja ka chíde balon nu ntaka aro yuan yuka taka teé kakasiki na'aja ka ku kuañude pelota <hesitation> taka teé ka jinu te ka te ka kanta <hesitation> ntí ntí yuan jantnana ndakuntlaa.